Ek botong ka na toa fedan, aran ni to botong mai toa don, awa ra fedan be batan, adotok gol ma toa feril. Ano toa be batan be ka araji, toa ano toa timeni siya fedan, botong mai vurta hai iso toa gol ma.